Adze a minyim yɛ a nkyɛ ͻbɛyɛ me dɛw papaapa nye tsiryɛ. Siantsir nye dɛ, ndɛ da yi, tsiryɛ ama nkorͻfo pii enya sika na sɛ mutum meyɛ m'ankasa moho a, nkyɛ mebesie sika pii na maayɛ bi so ama afofor so na menya sika. Sɛ ekeka toto mu a, ntaa ma afe no nkͻ ewiei no, nna sika a asɛɛ no wͻ tsiryɛ ho no nnyɛ adze a ͻda famu ntsi nkyɛ minyim yɛ a ͻbɛyɛ me dɛw.